וויזוי כ'וואלט געמאכט א באדזשעט פאר א חתונה. כ'וואלט קודם געזעהן וויפיל <hesitation> געלט ס'איז- מ'האט צו <hesitation> צאלן, און נאכדעם וואלט איך אויס- כ'וואלט געמאכט זיכער אז אלעס וואס מ'טוט גייט אריין <hesitation> נאך אין יענע- פיט אריין אין יענע באדזשעט, כ'וואלט גע- געמאכט- גענעמען ביליגערע זאלן און אנדערע זאכן אז ס'זאל אריינגיין.